Ny fihety a dia zava-maranitra <hesitation> lava <hesitation> lava lela rô dia misy tahony boribory azo antsofohana ny tanana <hesitation> ratsan-tananao ireo koa. Dia izy a <hesitation> ahafahanao <hesitation> hanketoketohana na hanapahanao zavatra isan-karazany.